כ'וואלט גענומען די קארטאפל, עס אריינגעלייגט אין א טאפ הייסע וואסער, עס אויפגעקאכט און געלאזט אינעווייניג ביז ס'וואל- ביז כ'האב געפילט אז ס'ווערט ווייעך. איינמאל כ'פיל ס'איז ווייעך איז עס אפגעקאכט און מ'קען עס ארויסנעמען.